Min kam, mi suɓii pirimiyaajo Nothern region Sardawna Sokoto, kanko woni ndottiijo aadaliijo mo ndottaaku e baawɗe e waawgo ardaare, ndottiijo giɗɗo leñol, giɗɗo ñamruki yeeso, giɗɗo yimɓe mum, bana no yiɗiri hoore mum.